صنفه پورې مې مکتب ویلی ده، وروسته مې کانکور ازموینه ورکړې ده، او له هغه نه وروسته پوهنتون ته کامیاب شوی یم. <hesitation> بیا کمپیوټر ساینس په برخه کې لیسانس اخیستی. نو د لیسانس تر دورې پورې مې زده کړې کړي دي.

که موږ وغواړو <hesitation> پښتو معاصره ژبه <hesitation> نو باید یاګانو په اړه معلومات ولرو، او وروسته له مطالعې یاګانې په ډېرې اسانۍ سره کولای شو. یاګانې <hesitation> په ډېرې اسانۍ سره کولای شو، او مفرد او جمع سره جلا کړو.

د اړیکي د پاته کېدو له پاره بخښه غوښــــــــــــتل او بخښه کـــــــــــول مهم دئ. ښځه که مور وي احترام یې کوه. ښځه که میرمن وي حفاظت یې کوه. ښځه که خور وي شفقت پرې کوه. ښځه که لور وي فخر پرې کوه. ښځه که هېڅ دي نه وي عزت یې کوه. خاموش خلک به هم ډیر وږغږیږی کله چی د سمو خلکو سره مخامخ سی. موږ کله کله د خپلې خوښې ژوند په خيالونو کې کوو. پرته له اړیکو، اړیکه نسته. تاسو خپل حالات نشئ بدلولی، مګر تاسو کولی شئ خپل لید لوری بدل کړئ. هغه څوک چې له تاسو سره ښه وي خو له نورو سره بې ادبه وي، مهربانه سړی نه دی. تاسو د مینې احساس کوئ کله چې څوک ستاسو لپاره کارونه کوي. ځينې خلک د نورو انسانانو ټولې ښې کړنې د یوې کوچنۍ تېروتنې له امله هېروي. هر څوک قاضي دی، خو د خپلو نه، د نورو د خطاوو. ترر ناوخته ویښ پاتی کیدو کی دیری خبری دی! چی ویده خلک تری ناخبره. اﺯاﺩ ﮊﻭﻧﺩ ﻭڪړه اﻭ ﭘﻪ ﻫېـﭼا ﺗڪﻳﻪ ﻣﻪ ڪﻭه ځـڪﻪ ﺗڪﻳﻪ ﺫﻟﺖ ﺭاﻣﻧځـﺗﻪ ڪﻭې . ژوند کی تکلیفونه په پيغمبرانوو هم راغلی. نن چې څه لرو، دا د هغه دعاګانو برکت دی، کوم چې موږ فکر کاوه؛ اللّٰه پاک يې نه قبلوي. ځيني خلک مې د ناکامۍ په تمه وو. ځيني خلک مې د تسليمېدو په تمه وو. ځيني خلک مې د ژړېدلو په تمه وو. ځينې خلک مې د ورکېدو په تمه وو. انسان باید داسې ژوند وکړي چې کړنې یې د خپلو اولادونو لپاره درس شي. زه غواړم د خپل پلار يا مور په څېر انسان شم. موږ به نوی نسل څنګه په دې قانع کړو چې تعلیم دکامیابۍ لاره ده . زموږ په ټولنه کې ډېر خلک کاپي دي. يوازېتوب انسان ته ډېر څه ور زده کوي . زموږ د فکر ټولنيز او ادبي چینل څارونکي تر پنځوسو زرو ورسېدل. له تاسې هر يوه مننه کوم. تل راسره ملتيا کوئ. خوښ يم، چې خپلې ليکنې او ژباړې دلته له تاسې ښو خلکو سره نشروم. راځئ په زوره زوره وخاندو. د تېر وخت پر ترخو یادونو. د ژمي اوږدې شپو او په کابل کې د برق نشتون کې هيڅ ساعت نه تېرېږي. که مو د موبیل لپاره پاور بانک ته ضرورت وي

انسان طبیعت داسې ده، کله چې یو شی ډېر وویني، نو هغه توجه نه کوي. مثلاً اوبه دي، هوا ده، <hesitation> دغه انسان ته هر وخت وي، نو تشویش نه کوي. نو کله چې تشویش نه وي، دې نه وروسته انسان بیا دې په اړه فکر نه کوي چې دا خو هر وخت شته، هر وخت به وي. نو له دې امله ورته زیاته توجه نه کوي.

پښتو ژبه د نړئ د لويو ژبو سره بايد سيال شي

ړنګ شوی يعني وران شوی

د ښوونځي استادان باید ډېر مسلکي وي، ځکه ښوونځي کې تر ډېره پورې واړه ماشومان، البته په ابتدايي دوره کې، زده کړې کوي. <hesitation> نو د هغو لپاره بنیاد او بنسټ باید په ډېر اساسي ډول باندې کېښودل شي. که اوس چېرې استادان مسلکي نه وي، نو نو په خپل مسلک کې دومره وړتیا ونه لري، نو هغه وخت بیا د تهداب او بنسټ په صحيح ډول نه ایښودل کېږي.

په راتلونکو پنځوسو کلونو کې به موټران د الوتکو په شان په هوا کې ګرځي. <hesitation> ډېرې ګټې لري؛ چاپيريال به ډېر صفا وي، دود او د تیلو مصرف به کم وي، ځکه هغه به برقي موټر، موټرونه وي. او تاوانونه یې دا دي؛ مثلا هغه به هر څوک اخیستلی نشي، قیمت به یې ډېر زیات وي.

د ښار د ترافیکو اصلي ستونزه، اصلي مشکل دا ده چې خلک تر ډېره پورې چپه لاس موټر چلوي. <hesitation> په صحیح ډول یې لایسنس نه وي اخیستی، او سم ډول یې لایسنس نه وي اخیستی. او هر څوک رشوت ورکول، او د هغه په مقابل کې لایسنس اخیستل. یوازې لایسنس یې چې اخیستی، درسونه د مسلکي استادانو له لورې نه دي ورته تدریس شوي. <hesitation> نو دا ډېر خلک ډېر بې احتیاطه دي، د خلکو مراعت نه ساتي. مثلاً <hesitation> د خلکو مرسته په دې حالت دا وي، کېدای شي چې په سهي ډول لایسنسونه واخلي، اهلیت یې ولري او یو بل مراعت وساتي.

ټکنالوژي لکه موبایل، انټرنیټ که له یوې خوا کارونه یې اسانه کړي، اسانتیاوې یې رامنځته کړي، له بلې خوا انسانان یې ډېر لټ او تنبل کړي دي. نو پخوا به چې <hesitation> یو شخص یا یو چا به غوښتل چې د یوې موضوع په اړه معلومات ترلاسه کړي، نو هغوی به د کتاب په لټه کې وو، کتاب به یې مطالعه کولو، او د هماغې موضوع په اړه به یې ځان ته معلومات برابرول او ځان به یې پوهول. نو د کتاب په مطالعه باندې به بوخت و. نو اوس د موبایل او انټرنیټ په مټ باندې په ډېره اسانتیا سره هماغه مشخص موضوع کې چې غواړي معلومات ترلاسه کړي، د ګوګل څخه یا د چټ جي پي ټي څخه معلومات ترلاسه کوي. او همدارنګه په پوهنتونونو، په ځینو تعلیمي مرکزونو کې پخوا به هم محصلین او یا زده‌کړیالان او زده کوونکي، دوی به د استاد د لکچر څخه ځان ته نوټ ترتیب کول، لیکل به یې کول چې <hesitation> پوهه <hesitation> ښه به پرې پوهېدل. دغه نوټ به هم دوی سره موجود و. نو اوس وخت کې چې ده، زیاتره <hesitation> سیمینارونه چې دي، د ویډیو په شکل باندې دي. استاد چې لکچر ورکوي، هغه عکسونه یې زیاتره په موبایل کې اخیستل کېږي. هغه زیاتره داسې زده کوونکي دي چې عکسونو په هماغه ځای کې چې واخیستل شي، بیا یې ګوري. په ډېر کم تعداد به داسې وي چې بیا به دا عکسونو یا له ویډیو څخه بیا ځان ته نوټ ترتیبوي. نو پوهه هم محدوده شوې ده. پخوا به خلکو ښه زده کړه کوله، پوهه به یې زیاتېدله. نو هغه نوټ به یې چې ځان ته لیکل، زحمت یې ایسته. خو کارونه اسانه شوي دي د موبایل او انټرنیټ په واسطه. نو <hesitation> پوهه هم کمه شوې ده. یعنې پخوا چې څومره پوهه ترلاسه کول، هغومره نشي ترلاسه کولای او نه یې ګوري. انسانان تنبل شوي هم دي. نو که له یوې خوا ټکنالوژي کارونه اسانه کړي، نو له بلې خوا انسانان یې هم تنبل کړي دي.

ډالۍ ورکول چې ده، دا مینه زیاتوي. که هغه هر څومره کمې وړې ډالۍ واوسي، یعنې په دې مانا چې مادي ارزښت یې کم واوسي، خو که بل شخص ته یې ورکړې، نو هغه ډېر د قدر وړ اوسي او ډېر د خوښي ترلاسه کوي، چې یعنې زه یې په یاد یم، ماته ارزښت راکوي، او د قدر په سترګه راته ګوري. ماته یې دغه ډالۍ راکړه، که څه هم د دې ډالۍ قیمت کم وي، معنوي ارزښت یې توجه وشي، یعنې اوسي، او مینه به زیاتېږي. که زه چاته ډالۍ ورکوم، که یو ښوونکی یو زده کوونکي ته ډالۍ ورکوي، هغه به قلم وي، <hesitation> مادي ارزښت یې کم دی، خو معنوي ارزښت یې ډېر لوړ دی، هغه به قلم اوسي. او که یو نارینه ته زه ډالۍ ورکوم، هغه به ساعت اوسي. بهترینه ډالۍ ساعت ده چې هغه وخت ښيي. او که زه ښځینه طبقه ته ډالۍ ورکوم، هغه به <hesitation> کالي واوسي، ټیکری یا پړونی واوسي، ځکه چې <hesitation> کالي، پړونی یا ټیکری، دغه زموږ په کلتور کې دا یو خاص ارزښت لري، او دا یو ښځینه‌وو د حیا او عزت د ساتلو یو ښه مثال به واوسي. نو هغه به کالي یا ټیکری واوسي. نو دغه ډالۍ به زه ورکومه.

که زه د خپل هېواد یا سیمې، <hesitation> تاریخي سیمې چاته ورپېژنم یا معرفي کومه، نو بلخ نوم به ورته اخلم. بلخ یا بخدي، دا یوه تاریخي سیمه ده، تمدنونو ځانګو وه، دلته تمدنونه پکې تېر شوي. دا د اریایانو د اوسېدو ځای و؛ اریایانو په بلخ کې اوسېدل، په اریانایي ژبه باندې یې خبرې کولې. همدغو اریایانو بیا، <hesitation> ځینې ایران ته مهاجرت وکړل، هغوی په پهلوي ژبه باندې بیا خبرې او ژبه یې پهلوي شوه، بیا فارسي شوه، بیا اوسنۍ فارسي شوه. ځینې هند طرف ته مهاجرت وکړ، د هغوی ژبه بیا سانسکریت شوه او هغوی چې په بلخ کې پاتې شول او هغوی بیا په پښتو ژبې باندې خبرې کولې او ژبه یې بیا پښتو وه. او د بامیان نوم به ورته اخلم، دا یوه تاریخي سیمه ده او د بودا مجسمې پکې دي؛ او دغه مجسمې او په دې دلالت کوي چې بودایي مذهب دلته و او په دې سیمه کې تېر شوی دی. د غزني نوم به ورته اخلم، تاریخي سیمه ده، تاریخي ځایونه لري. غزنویانو، <hesitation> د غزنویانو د <hesitation> حکمرانۍ مرکز و، ډېر تاریخي سیمې لري، همدارنګه زیارتونه هم لري. غزني کې یو زیارت دی، نوم یې راته نه راځي، خو <hesitation> دغه زیارت ته هغه مریضان وړي، چې هغه خلک وړي چې پیریان یا jنیات ورسره اوسي. همدارنګه د میاجي بابا زیارت، دا فکر کوم په شینوارو کې دی؛ دغه زیارت ته بیا هغه ناروغان او مریضان وړل کېږي، چې هغوی <hesitation> باد وهلی وي، فلج وهلی وي، فلج شوی اوسي. همدارنګه ځینې نور زیارتونه هم شته دي، لکه پیربابا، بابا صاحب، ژیړي بابا، بي بي صاحبه او ځینې نور زیارتونه هم شته دي؛ نو زه به ورته د دغو سیمو او زیارتونو نومونه اخلم.